Ndame juh cuenta jachunguenda aparte ndiatu ngame achí dame carro ngachina hi camioneta ngachina hí, nio reyila ña'a iho kaviña ya iña he kueni ko cofer dakakame ujun dame jun, gue tu maquina ye'e he jun ihó ngué bomba ihó bomba de aceite he nunde ujun, he ndute kachene tanque kuiña tanque nguena gasolina ndunuu ndame ihó ndume llanda ndameka ndeta yindajan de tres cuarto ngachichila che luka'a chiunikamente chiumelaya teya uu nuni kachete tandatame, tendame camioneta kano de tres tonelada jan chíujun nekachere iin ne llanda nuu uu, numete njunmi yato'o ndameke nana ni iin ño'o llanda numane nakuenta nachi ni uun ndegaun.